الوظيفة هتكون لعيب كوره طبعا، لان دي هتكون حاجه انت حاببها ولو فضلت شغال فيها طول عمرك عمرك ما هتزهق منها لأن الحاجه اللي بتحبها عمرك ما هتزهق منها، حتي لو الفلوس اللي جايه منها مش كويسه بس انت طالما بتعمل حاجه مرتاح فيها هتدي فيها كل حاجه ومش هيفرق معاك تاخد منها ايه، بس هتكون كويس وبتديك كويس فيها ومرتاح.